Tongolo tongolo ndraiky tongolo lay ndraiky kôa kôa tsy tianao ho simba, fifihezigny karaha atao ny tongolo lay regny igny fifihezigna am'tahony regny avy akeo am'zay ahantonkantogna am'tany azokazon'ny rivotra eny fa tsy i- tsy simba izy kaofa mahazoazo tany misy rivotra.